Lagu ori uramase gauna ta ma, election taim'diai. Na heabidi, heai, bi hidi taim nai, leaders, leader momorea erakam. Ai ekoimaim, anieniai moniai, idia, baia, voutidia daidiai. Na election taim, na danu ma, taim ta hereva aukadia, nao gado, badadia bokamonaim, anian danu ma, fresh meat da- kokoroku, mamoe, sausage daka daka, anian namodia elasim taim diai. Hereva dan ma hereva namodia korikoridia elasi. Na gini, iguna lai taudia, taunimanimadia eginim taudia, edia hereva iboudiai bokamonaim na, hereva metaudia, bona hereva at- atai atai, doriva doriva herevadia, egwauraidiam. Toh elaom, <hesitation> heai- heabi idi, eorem taim diai, Edia dagi eabim edia ofesi lalodiai, na taununuma, momo na eraka tanidiam elalodia boiom. Edia famli sibodia elalodiam sibodia ehelalom, edia bisnis ehavaram, natudia esiaidiam elaom, nao hanua school, hahine dan, keken dan ma keken keken maragidia school eabidiam <hesitation> adavadiam, hahine keken dan dia ma tamona mo. Na gabu ibodia elaom gabudia ibodia mai kekendia, mai hahinedia. Edia poketi danu ma, hanai hanai honu. Moni na dekediai noho. Edia motuka dan ma kasiri kasiridia, davadia bada, motukade eloa laim. Lagan ta elaom, lagan rua elaom, lagan toi elaom lagan, hani elaom, lagan ima elaom, gauta las idia sibodia mo <hesitation> bogakunum. Ah tauma haida ai madi, idia hagini tau- aha ginidia taudia na, taunimanima hari korikoridia na dounu, hitolo ranumase anohom. Bena, ela, taravatu eha makoim da- da- taim diai danu, ehena- henao henahom, office ai, ma sediburam danu. Elaom kota ma elasim. Enohom, ede bamona ede bana enohom toh polis seh base hereva hendiam lawyer seh base- edia urai emaurim, edia moale, eha gugurudiam. Ah ai taunima madi bema, hitolo hisisi ranu mase, ai amaurim anohom. Una namo taunima edia namo monidia iboudiai gavman seh dogoam. Una leaders, igunalai, taudia ese, ehenidiam, <hesitation> bokunu laidiam. Ai madi beh vada, diburai anohom, hitolo ranu mase anohom. <hesitation> na gavmant, iheau laina dalana taina bema senisia- bema senisia na namo. <hesitation> leaders, ihe- gamant- taunimanima igu- igunalai taunima dia, bema kerere ta eha varam neganai, <hesitation> na lalohadaim, death penalty na bema noho. O life sentence. Bena, iteda he- hegunalai taudia matadia bema papa. Na da, lalohadai herevadia beda na gouraim toh vada, taunimanima dainai vada ta herevam. Toh tanobada dika, tanobadana beh, ede baita hereva laia tomam toh, una dika na doh- dounu benohom. Henu levolnai bolaom bona atai levolnai. Toda haegoadana beh vada, siboda hari, namo bona dika na ita siboda edai beh. Aita- eda- itada mauri hari baita laloa bona baita regua. Diari hari baita raka goada goada baita try. <hesitation> na gavment, system, ese gau iboudia eha dikadia rohoroho, eh- taeda sene taravatuna dan <hesitation> gigia roho- sene dan de boio. Na hari, iteda sene <hesitation> boio neganai iteda, maoro dan, taha boioa. Iteda vara maorona taha boio. nao edia gwau birth right, dan taha boio. Na- na- na gavment, election, gavment system evara taim. Dainai, naura dikam na election na, taravatu aukadia haida bae kara, leaders iabidia daidiai. Iteda namo iboudai ri- leaders <hesitation> koikoi ai ta dika rohorom. Na egu haegoada sisina bo houna.